Xa nak zi men jwa'n nda ga thidiba na per mer taga ndiey xe re men jwa'n a men narax nak gabna nchelasna zyexa lud le ze xomod lixa cho re men ndota nak ndota nly ndota xa- xa zyn nchabmen ndyen chanmen ndyen nta nixa mena, nkib xa izyon men nkibxa re xa ya luz le mbesxa mbes men gox na or ya nak ijole per or ya njwi'n na nak taor yia lay porke jwi'la naxa njwi'la tap gay xa asta mbluzxa mbyan xinxa tata ben nzy li xinxa asta zi jwa'n mblomen jwa'na ze nda re xa gox kuent tyz lea nalea lea chokuan jwa'n nakla nketea lo izyo per negala iz nkenua xinla jwa'na nkeloa lo xinla, tyz lea or xomod nakla pues jwa'na ndote xinla jwa'na mbyanu xinla mbay men or yaza na nchenta na ndyak jwa'n zye zi mod nakna talbes zemod nakna taka xob yekna ley jwa'n nawe xob yekna tan nawue xob yekna ze len li li xabna li aa may a na lugar jwa'n ta ziey ndyak ney a lo mas ndan ndo tuda xe nak lo izyoba. Oo naya yo gon jwa'na ze mbike thi sap gay lo mached tyz sap gay wiz xega saga thi wiz jwa'n da anta jwa'na nak re- re chan re- re men narax nak re men ndota nak mbay taga thi men yazin pa ndo chan tamen pa ndomen uuu kuent ndomen ner ndeya nketeta buel len cha ngola pa ndoy ner le nketa buel len cha nazile po ndoy re jwa'na nak men za per xaya njwi'n za na nchenta pa xaya gaga dis ataja ndo proba blux ye wiz plopa re xaba ndo jwi'n ndotak jwa'na na zyedxa tayia nda liz xib tiemp nzo liz xib nzo ndaxa kexa esman nkexa liz xib ntobxa mul ndobxa aa ryo te o zap tap wiz ze mbyen dis chokuan ngok thi gob a taja nda rexa xe taganxa re kon xinxa kon yelaxa chop xa tson xa nda tobxa yolo'u ndetobxa liz xiba ndetobxa. Ken kuan ndyakxa gabmen lexa tyoxkua mbay bre re men gox mblux mbyan thib nde chob nde bix tata ben nzikye xis loxa a zipta ndekey ze nak zi lox jwa'n nzo bina naka xenak thi lox nzo bin izyoba naka asipka ndekey asipka nday asipka na nakta jwa'n nton nakta jwa'n lux asipka ndob zib mbed ned nketey tamod nak jwa'n men- men.